أكبر مشكلة تواجه العالم الآن هو الافترا الافتراق مفترقين. عندنا في العالم <hesitation> رغم <hesitation> رغم الوسائل التواصل المتطورة اللي راها عندنا، رغم أنو <hesitation> العالم أصبح قرية صغيرة، ولكن الأوجه التفرق ولات كبيرة جدا. عندنا التفرق مت-متفرقين كثيرا في في الرأي في وجهة النظر، في <hesitation> المبادئ في كل شيء.